Turli xil do'stlar doirasiga ega bo'lish muhim albatta, chunki <hesitation> boshga kulfat tushganda do'st sinaladi. <hesitation> Qachonki, misol uchun, sizda bir do'stingiz o'qituvchi, bittasi shifokor, bittasi biznesmen bo'lsa, <hesitation> qachonki sizga kerakli <hesitation> sohadagi kerakli ma'lumotlarni <hesitation> kerakli maslahatlarni bera olishadi.